Pos la climi en Marruecus la conoçu bien porque tengu estau unas pocas de vezis pallí i no es tan duru comu unu se puei pensal i menus huendu unu dela Estremaúra. Ain muchas partis que lluevi i mesmu ain montis enos que cai una tupa de nievi i tienin estacionis d'esquí. Alogu craru que ain desiertus i prayas que es lo que la genti más o menus tien ena cabeça peru ya te digu que no es tan secu comu mos izin.